тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
басқаларға қуаныш сыйлау бізді бақыттырақ етеді
сондықтан басқаларды бақытты етер іс әрекеттеріміз туралы да ойлануымыз керек
бұл элеонор рузвельттің сөзі
жан жағымызға қуаныш сыйлау арқылы әлемді әдемі ете аламыз
және сол арқылы өзіміз де бақытты бола түсеміз
бұл подкаст өте қысқа
себебі көп сөйлей бергенше дәл қазір бірге әлемді сәл пәл болсын түрлі түстер мен қуанышқа бөлесек қалай болар екен
менің ойымша кішкентай істердің өзі арқылы да әлемге сәл пәл болсын бақыт сыйлай аламыз
сондықтан мен келесі күн ішінде келесі кішкентай бес істі орындамақшымын
сіздер тыңдаңыздар
одан кейін маған қосыласыздар ма сол жайында айтыңыздар
бірінші бүгін мен біреуге өте әдемі және шынайы комплимент айтамын
кейде біз тамаша затты көре тұра оның жақсылығын айтпаймыз
мүмкін ол бір адамның соңғы кезде істеп жүрген ісі болар
немесе екінші адам үшін өте маңызды жоба болар
кез келген нәрсе
жай ғана сол адамның шынайы тамашылығы туралы айтқым өз ойымды білдіргім келеді
екінші есікті өзімнен кейін ұстап тұрамын
әрине бұл өте супер оңай
бірақ өкінішке орай қазақстанда біздің адамдар өте асығыс
қайда кімге ашулы күймен асығып бара жататынын сол күйі түсінбедім
бірақ мен сәл аялдап есікті ашып беремін және өзімнен кейін ұстап тұрамын
үшінші үйде жасалған бәлішіммен немесе пирогыммен бөлісемін
соңғы кезде пісіргіш болып кеттім
бір жағынан артық калориялық тамақтан да құтыламын иә
ал егер де қолымыз тимесе онда кез келген дүкеннен алынған болсын тәтті затымызбен бөлісейік арнайы берейік
ең бастысы ниет деп ойлаймын
төртінші бүгін біреуге бір жақсы қалжың айтып беремін
шынымды айтсам естіген қалжыңдарымды тез ұмытып қаламын
сондықтан тез арада интернеттен біреуін жаттап аламын қазір
иә немесе мүмкін өмірімде болған бір күлкілі жайтты да айтып көрермін

және соңғы бесіншісі құпия хат немесе сөз
ол рахмет айту хаты комплимент жазылған хат әйтеуір кез келген біреуге айтқан сіздің ойыңыз тілегіңіз болуы мүмкін
кез келген нәрсе
бір қағазға жазып бір жерге сөмкесіне бас киімінің астына ма әйтеуір көретін бірақ жасырын болатын бір жерге тығып қойыңыз
сол арқылы біз бізді қоршаған жандарға рахметімізді немесе олардың шынайы қандай тамаша екендігін білдіре аламыз
болды
бұл мен ойлаған өте жылдам істелетін кішкентай бес бақыт істері
сіз де өз өміріңізге басқандай бақыт істерін енгізіп көрсеңіз болады
ал егер де сіздің ойыңызға ешқандай бақыт істері келмесе осы көшіріп өміріңізге енгізіп көріңіз
мен сізді плагиаттыққа ештеңеге сотқа бермеймін
егер де осы істерді жасап жатсаңыз өте қуанатын едім
сондықтан тамаша қунышты күндеріміз көп болсын
және осы бір тамаша қуанышты күнді бастауға өте асықпым
күндеріңіз сәтті өтсін